Isa mulimanya lianja namabindu bilahi emala mbitsa ndio ndola, sichira ndolaa, echoba hiyo noenzako abandu, omundu ole mudebe ne tzisendi, obehi ni tzisenti yagula midoka abehe na mdoka abahi na milima minene minene minene, agenda tza neeula asa esie mala embenzaku ndi mandola nendikola ka nyasaye nanzikukeko miliango mambeku ne tsisendi nasi menyekho amaisha kandi amarahi ngawaja maisha ka mbego na amadamano dabe ni amarahi sichira kala egasi nyola tzisendi, abana banje basomaa, ndizaa mumba nimaku, mbeku ne chukuria mumba engolaka biashara byana hibi ndi kandi nindola amaisha kanje sikala amadamanu dabe lakini anyuma yano kwagambaa nolola amaisha koko na amalahi kinyekha obekho na tzisendi tzingingi obeku no omudoka lakini mala ambetza na ndola kulagendanga ndi nyasaye anyala kuigula lidiku lindi omanyeko ndio sasa abana baba nibasomi burahi moora bulahi amaisha koko na amarahi halafu nobaku ne tsisendi mmsya ama ol ne tzisanti ko wabigaku abundu, nolola kandi abib burahi omanyi burahi, lakini nyasaye nakuhataa buramu, noetsa buramu, aritsaa, ogenda, omanyi ogala tzikasi tsisio bulahi, amaisha tsa amalahi lakini abandu bamala baskumbaa amaisha wa walulaa nobea na tzisendi tzinyinji ama ne midoka. Oben na amisha amalahi lakina za nolitza za bislahi obikho ni shughuli ya mumba abana basoma halafu okola egasi yo ohala tsa bislahi amaisha gabetsa amalahi sasa sa komonye siksinyii ine budamanu dake sichira nyosaye saindi bisa khubukaa asubuhi gutzie ebwene hii gugendekho hano hao naakanako nende tzisendi zisyo ling'ondo liliyo embochi bwo mmoyo amuhula za bulahi sasa ndolanga tsa amasho yaka na amalahi ndolanga ahene yaho noblahi.